I, uu, uni, kü, uü, iñu, uxa, una iɨ, uxi, uxiɨ, uxi uu, uxi uni, uxi kiɨ, xa'aun xa'aunɨ, xa'un uu, xa'anuni, xa'un kü oko.